Zah zen̈y koa fa mandeha dentiste; tsy de mandeha an̈y matetika zah fa koa fa mandeha an̈y ndraiky zah fôtony filaharam-be bôka, ao mahalany tapak'andra araiky zen̈y tavela ao fo.